حاجات كتيره ظريفه مرت على حياه الواحد و صعب الزول يحدد ياتا هى الاظرف من كل الحاجات لكن في حاجات شفتها حكون متزكرها مهما طال بي العمر ذي في المدرسه الابتدائيه عندنا يوم كان في احتفالات فجابوا لينا الحاوي كان ويخلى الشغع كلهم مبسوطين وفرحانين و كان أجمل فقره في اليوم كلو